<noise> Ny <hesitation> ahanigny taigna tsotra ary taigna ankafiziky, matetiky ny voankazo. Ny voankazo tsy mila karakaraigny be afa <hesitation> mety hoanigny, matetiky koa ny vary koa tsy sarotro karakaraigny.